Haftasiga o'rtacha taxminan ellik yoki oltmishtacha <hesitation> ish emelini jo'nataman <hesitation> shaxsiy emellardan esa taxminan o'n yoki o'n besh atrofida yuboraman.